په څارویو تجربه کول کله ناکله د ساینسي پرمختګ لپاره ضروري ګڼل کېږي. خو دا کار باید له اخلاقي اصولو سره سم، د درد کمولو او بدیلو لارو موندلو هڅو سره مل وي. منطق هغه وخت بامفهومه وي چې انسانیت او مسؤلیت له پامه ونه غورځول شي.